भबफुर द्जुनर्पुर् दोन्ग् नमजयु। गोमलन्ग् नय देनय्। ओनन्ग् पुर्कु पिन् द्जोनुमु, होपिन्नो <hesitation> तयुहय्त् हयु। नुन्ग् तन्ग् मनु सनुदु बिकुर्कु पे गुहुरुदोन्ग्। हन्ग् एक्सोल् तोल् स्तर्फिश् अदु, मक्से पुलेर् नि तिर्लिन्ग् पुर गोमलन्ग् नय देनय् नि बहन्गो पुर्कु पिन् द्जोनुमु हुनु हयु। मन्से थनयि सोलन्ग् नय बिकुर्कु दुकु मुननि प्रए बर्ने अरो जाग्र <hesitation> द्जुन्पुरुनि फ्रए बर्गुन्ग् नयो मदद् कलमु।